<hesitation> Kolonsaina any Brezil ndreka a zareo a le malaza eran-tany a amina resaka foot-ball raha ohatra ka mbola misy le mpagnano baolina farany mahay manerantany a de mbola avy Brezil aby si satria iny tena halalininjareo de zareo koa le manano karnaval be le a magnisy lamba maro loko isankarazany iny a de le magnano fetifety be iny.